Ja kachio ja yoo chitou chi io este io nohoai io maya mai maya kaa naa hora te mouya kada nu suu te maya kabi ndou, maya kua maya kua ntito yo, maya na kinya yoo.